ممكن يكون فنان مشهور, لأن الفن يخلني عبر عن مشاعري وأفكاري بطريقتي الخاصة, وأقدر أوصل لجماهير كبيرة, الفن يعطيك حرية الإبداع, تقدر تترك أثر في قلوب الناس, خلال أغانيك وأعمالك, أما رياضي, صحيح له شهرة وحب, بس الضغط الكبير في المنافسات, ممكن يكون متعب, أحب الإبداع أكثر من المنافسة.